डिस्पिस म्हुणजे एक शाफ्ट कसा असता तेका एका सिडिन मायनस नाळया प्लस अशे प्रकारचे असतात आनी दुसऱ्या सिडिन सिलिंड्रिकल प्लास्टिक चा घट दर्पाचा असता आनी तशे स्क्रूवाक चा ठोकक असता, तेका तों डिस्पिस भरता। जेव्हा तू तो उजव्या सिडिक घुव्णेता तेव्हा तो घट जातो आनी जेव्हा डाव्या सिडिक घुव्णेता तेव्हा तो लूज जातो।